"समय" शब्द सुन्तिकिल मोर दिमागमे परिवर्तन, गति, अवसर आउ अमूल्यता जैसन अवधारणा अइता। समय कहलके जीवनके सबति महत्वपूर्ण संसाधन हे, जौन ना ते रोक मिल्ता, नाते वापस ला मिलता। समय ओहके सही तरिकाति उपयोग करे सिकबो तौ, यी सफलता, अनुभव आउ सन्तोषके आधार बन्ता। मूल यदि समय बर्बाद करबो कहलेति पस्तैना बाहेक <hesitation> कुछ फेकुन हम्मर हाथमे नाइ पर्ता। समय हम्मर कल्हिक बितल कर्म ओहके बर्तमानमे परिणामके रुपमे लैता आउ भविष्यके सम्भावना भरिन तय करता।